leggan la'e turghar a don nla'eta meiaran ni ko hoosa la'e ko a nla'eta metta mei ko flower naa ko kuma hunde fere haa doo nla'etirde meiko kuma leggal mei sai billa haa do kungal yeso be baawo don talla haa do adon wada non-non sai dingha nbe'etugo nbe'etata mei sai nbe'eta dhum sosai no a yidi